बिल्लियों की बातचीत थें समझण का वास्ता बिल्लियों की भाषा थें पढ़णु और सीखणु होलू। बिल्लियों का छोटा चेहरा और तेज हरकतों की वजह से वू कुत्तों की तुलना सूक्ष्म संदेश देंदिन। साथ ही साथ आवाज निकालनू जन की म्याऊ करनू, खर्राटा लेणु, चहचहाणु, चीखणु, चिल्लाणु, ये का जरिया भी ऊ एक दूसरा से बात करदिन। दृश्य संकेतों का जरिया, शारीरिक संकेतों का जरिया और रासायनिक संकेतों का जरिया भी बिल्ली एक दूसरा का साथ मा बात करदिन।